Ilain̈y zen̈y kiry dan matetiky koa fa boàka mihin̈a rô henahena àby àby io fôtony misitrisitriky zen̈y raha mihidrikidriky an̈atin'ny nify anadosoa izy. Zen̈y ten̈a ilàvan̈a izy. Aviô koa fa miaraka mihin̈a koa zen̈y karà ataony tsy ampy edy sôtro na raha hangalangalan̈a irô frity àby àby io alain̈a amy kiry dan. Mety ihinan̈ana koa zen̈y.